Ayjmbowa a m'enyi gye ho papaapa nye bcdcm. Siantsir nye dj, sj yjkjda ewimbir a dza bcdcm biara yj nye dj cwen no wura ne fie ma no. Sj obi na obotwa mu a, opuow ma ewuranom hu dj obi aba fie hc. Sj abowa bi so na cbjyj dj crebjsjj adze a, djm mbowa yi puow hcn ma wcdze suro guan.